Ny loko volomboasary, ie ny voasary zany anisan'ny loko tiako koa loha ny loko volomboasary ôranza anisany tiako ohatrohatra hoe ny voasary zao no ao anatin'ny saiko voalohany a de mijery an'zany koa de ohatra koa hoe resaka baolina zany zany, de voasary a, ohatra ny hoe Côte d'Ivoire na hoe Pays Bas anisan'ny firenena tiako koa ny fanaovan-dry zareo baolina kitra amin'ireo loko reo a. Ny f- <hesitation> ny anona fotsiny zany ts- ny anona fotsiny a ny malagasy tsy de de nampiasa ny loko volomboasary loatra teo am'kolontsaina zany.